<hesitation> Tsy dia mahalala karaza-borona maro, fa ny vorona fantatro izao an, ny akoho an, gana, gisa, voromailala, vintsy an, hitsikitsika, <hesitation> maritaina, papango.